Ман мехоҳам як футболка харам, аммо андозаи лозимаро ёфта наметавонам. Ба фурӯшанда муроҷиат карда мегӯям: “Мебахшед, лутфан гӯед, андозаи ман вуҷуд дорад?” Умедворам, ки ӯ кӯмак мекунад ва андозаи мувофиқро меёбам.